Cunesu cuneésu nvxɨꞌɨn xɨꞌɨn kɨtɨvaci á xɨꞌɨn io ɨn iō ntíko dv ntíko vií edatā kóo i ña káꞌni ñaꞌa kɨtɨ te-te tɨ te te nuu tɨ súꞌun ñaꞌa tete nuu tɨ súun ñaꞌa <hesitation> i kakutɨ xi ña nakui kaꞌní ña kɨtɨ este. <hesitation>